Vanyama vaya vafuriae kio vanuvaichi ningo na mikeghe. Mkeghe ichiira kio wairima irukapho ena ibati uichwee ena nyumba kang'aa kana ukikweo mabatini nanyi inyi ndeni. Naiko nyendeni mkeghe uchie marue na ipho kunu kweru vughonu fughire nyenda. Ukamiva nyenda tichihira marughu, la amba lulu vani vefichumiapho chikora. Lorwa hairo ghulika mie ighirwa adu likathomoa likaadha ikua. Mkeghe nadho uchiria ndaiwia likavira yaya maviri haya- iya ya matunda mapapai, cheghewaya koe nae nameri cheghewaya mpaka maparachichi pho merinyikahu ichi ghena mikeghe yayakio. Na kio nikyo kyakwe yaviwa ephughe pho kio. Na ngo, ngo nato nitakio toketaira pho kio keta ya marughu tashinkhe kindiriolo vathia aya mpaka ata mimanga tayamaiva kuwio koshambe ni kipindi kya maemba namarughu. Taa tola konyienge nyungu vichia kwio